هل تعتقد أن الشعر يُعدّ ذا صلة بالعصر الحديث؟ لِمَ أو لِمَ لا؟ الشعر في العصر الحديث ما زال له مكانة كبيرة، لأن الناس يفضلون الش- الشعر اللي يعبر عن مشاعرهم وتجاربهم. الشعر مو بس عن الماضي، بل يواكب العصر الحديث ويعكس قضايا اجتماعية، سياسية، وحتى حب الحياة الشعر البدوي، مثلًا، صار له تأثير قوي في الأدب المعاصر، ويعبر عن أصالة وحكمة، ويظل جزء من هويتنا رغم التغيرات